Iri wahala tutalaka ada sa kulini babana, ukhi a dolba sumai mpoye a dilbasomai wahala wannan tsunam kaga tara-kwafi ka sudr dor milk birlar, talaka kujikal kahani kwaja dima sutaka dilta ka dilba dua dimai, dirkulu ka laka adimai katsunam kanga hahirulse thlartiyar adimai to inini ri tsiyarni mi tuka haladar dar kaga wultudar kawai ma sutu hyel a katar, hyel kuluka dufatr komi tara bisi atalamuri, amma ili tziyarni kamvar kaluba hanadr mi irisuzum tara a tzauni punu tasa tuku tubu maka shaka dema adi tasawa, ku dolba shakada ma adiwa, shakada zidi ma adekusotimi to kudilba shina ka uwoma kwapani kadeta dolta silakawa nam manya tarti hawkyanamurwa kwaya to murnam talaka ani murasa wahalawa <hesitation> to ani kulini murkar komi mabir tsiyarni manya darsi tsi tausayi alamur sinamta madrta awa ani murtalaka.

Wazadra sime, amma ku dukani yar ka tsilo sudani kadetabra simewa, wahalakam tsir mura uwe wahala filaka irilaka wahala mar doye maku wula ka habir kuzikaye amma zir kuzi ade kwawa, tunda kuma fillaka ka a fir zide makr ka de dar dva, kataye fir tuvu makr kade dar dva da kaga waza kaga liha kakiya, kuga kakiyarma ta uwe yidaw a klta zilaikya, mituta laha naka da laka ade kumta tubu zide wa, tubu zide zakwa mire adekak mimawa anti ini wahalani tumurakwa mah saida ka hyel reke sunamtrakwa, mankyanikam komitu akwa wahala, wahala kam saihi kuda timu ade rekewa maku ti wahalarye kar ade haniwabon wahala dunya fa yidaw tuka wahala amma fa yidaw, su buhani dar haw mulki dar sauka kasa yidawta ininima wani abu ma menene zuhawma da murkadini mura sa wahala, to da sahaniwa.

Manya basuyi magananba ka kanana sakaya kagmora doltinoya kadeka dir pirtawa, ani mura wulhitar kawao hani kutrakwa kasuku tubu kumma ateta dolba naka sinam tuka simba ballema kurmakir toh arpufa sa uweyama tubu kwa arpata ka uweyama tusu kem ha, ba heya ma tara kurma yi dau tuka tsai ai ka tsi kobani hank tsa tsai kuma kuta hoyewa dufakuye ta piwa madarye ta hiwa dufatarye ta piwa kuta ata karina matarwa ha kuta dolba natar mpupai mawa kuta a makarata natawa umm toh innsirmi ba shan wahalaba zirata kura nara aru tuvuma ta kulta waza akwa makaranta ha kuma dara a sati darta muarwa saba koba adowa ku inbuyi kabara muar dilba natar sakno ar dolba ko gari ka jikata natar ku mbuyi dolba natar fenke kadr de kuluwe ko da dolmba nadr ane hani toh. Kulini makarantama kuwula zir akwa makarantama sai waza manya kah ku delekuma kata ka u eko karakanye toh munu habir mora lifi kasa sokika arutuvuma kate ta uwe wa. Da halakabir kyar ar'pa, keyar arputa, keyr menene, keyr menene har makarantama tsa sai tzai kura kadi muan ata kura dari zide fa, toh ivida kutalaka, mitukuha ba zai hyel zukwnumurba kuma tsunam tsunam ntank matete tiwa za tsau, amma dunta tati karmi tsuta duta anaka, kurmi su tuta anaka hakuri kaga kusitini tzurte adi zur tsukwamai ma mi ata kaltukma nukwi a pasi utsi mi ata kaltura ani sini killaka mana ki hanya matsu kuti ka laka toh tsuta lakuwa dazi amma luka kuh sirtahani kakaturakari kura danta laka baidawa kutsi kuke aborwani alai sunima bakr, ki luka ati masukr kovasa alai kabani hani mana ko liha ati sala madrnama kuri kokuwa alai suni hani mana ki hau. Amma kasa luwa kutiti da hyel ade ta yidiwa mre tu-dunyar muri data suwa nir sobota zirkurrado kura wa zurtsurkur tuntuku kur a tsurkur adowa datahalabirni hyel adiwa waima sukuti darkuti hewi yasama musu. Ana tare sar sana ar dar, dar kiti hile ani sinam da dar kiti iri sinam <hesitation> ba-dawe-ba dawe ani sir yar dar to ini shan ah siwatu dunyar anamuri dunyanar diye ba sugabani ba, ba mu ba adi sirmurwe shu acakwadilti mur yati sir silaka kowai ahani anti da murdi murakwa mura sik soti hyel a siyitimur kile da murakwa sidar murkam babu sai wahala, sai wahala ndi ndu kalan gi koma gi ya michael, ndi ndu kalan gi koma gi ya michael toh mai? wahala kam ana sha nda sa wahala so sai ama mi tiga ha dza ah gi talaka mure tigaha ani ga sa wahala ga sa wahala ga sawahala nti sun kutine ani datsi ani datsi gu tara kaz-hyel nage nam akwanda aga lika bwi sida kowai ama akwa dunyani kam kai sidar kam hawi sida akwa dunyani adi wai ama ma pri kaga aka hyel tigi ngizi hyel nheh gediya ya kuskurer nhe lakaweh kadiya ya sukurda wai